بالنسبه لي انا نتفرج على فيلم <hesitation> نحب خير انو من كان نقرا كتاب على خاطر كيش نتفرج على فيلم بون هو انا نتصور هو اذا كان لفيلم مكتوب ديحا خاطر لفيلم يوضحلي التصويره اكثر نحس بروحي عاشه في هذاك المشهد معناها باغ كونطخ كش باه تقرا كتاب برا بون مش تعيش اللحظه بش تحس اللحظه و الكل اما موش كي يبدا الفيلم مصور سيغتو كي تبدا تقنيات عاليه فالتصوير